Ин шахсият пас аз ҷудо шудан кӯшиш мекунад, ки ба зиндагии нав қадам гузорад ва аз дардҳои гузашта раҳоӣ ёбад. Ӯ меомӯзад, ки худро дӯст дорад ва сабр дошта бошад, инчунин дархости кӯмак кардан аз дӯстон ва оила муҳим аст. Бо гузашти вақт ва тавассути худшиносӣ ва таҷрибаҳо, ӯ қувват мегирад ва бо умеди нав ба оянда менигарад.